मछरी निरि मेलकी होतहएँ । डल्फिन एक स्तनधारी गजब बडी चिलली मछरी हए । खास करके गहिरी नदिया या समन्दरमे रहनबारी डल्फिन गजबी जनैया मछरी हए । डल्फिन नेपालकी कर्णाली नदियामे फिर मिलत हएँ । डल्फिन आदमीनके मनोरञ्जन देत हएँ । बे अपन संगिनसँग खुब खेलत हएँ । गजब तेज पैरनबारी जिनको मुँह लम्बो और डखमा फिर होत हएँ । जे मछरीके पैरबाएके खेल फिर खिल्बात हएँ । जे मछरी आदमीक बोल फिर समख लेतहएँ ।